Ny karazan'atoly haiko: atolin'akoho avao zao misy karazany roe. Misy gn'atoly borbonezy, somary mavomavo zay i, la misy koa gn'akoho gasy, gn'atoliny foty. Misy koa gn'akoho kana, la- atoly kana somary mavesabesatry zay i. Mitovy amizay koa gn'atoly gisa. La misy amizay koa gn'atoly vorotsiloza somary be zany i, be be laha ohary amy atolin'akoho vo atoly kana io.